Chai noh ain chai nai tóh fu chaí có náh gain náh cháh sá yiah jo-jo gain náh taí báh muo gain na jóh co muo sain ain chaíh ain chai tai jo-jo ih chí oh puo fé muo shiú neí pe oh éh léh ko nai oh óh ko nai éh muo ná poh ná cuain oh por que joh oh gie muo tsái oh cuain oh pe chai tá muo náh oh já cau oh taíh óh baih oh tai la oh gie muo já lei chaí laoh go chaí já le muo tsai gien na por que bu no coih ja lei mas gi bá no chai kiei oh zóh gi tsaí íh la aí oh chaí la aíh giehg ná, ain gi íh ain gi íh oh naum gie ná oh múh no oh por que báh muoh ngi có náh ngo éh cúh jóh naí muoh lá oh sain náh uh eih ná ku jo muo tzain ain müh pe lai oh éh coíh dá ná laig aig la oh naih gó oh gie muoh mü báh muo shía ngi éh muoh oh. Siempre kó oh cuain éh oh ti oh ain jo loih rain ti si do rain oh ain mü jo si ba cau jo tsa muo báih oh siempre kó oh cuian búh ni shía ngi oh íh-íh la aíh gien ná chaí noh koh müh no por que náih tó shiu fu chai cóh taum naih náh oh naig jo oh bain oh siempre nai có oh cuain bá muo shiá ngi tsá oh nóh zaí chía bu no shía ain chaí gá yiéi aú éh muoh sá oh kó nóh muoh kó no muoh muh shiu tsi bu no ain bu no ain mü ga yieg lai puoh cháh, laíh úh oi náh ñía. Láh óh jó gié muoh shiu oh kí oh por que sé muo fu muo sein íh fu loh jo fuo íh lau muoh ai bá cau chá tsá jó bai oh gó oh ngi por que sein laí, lai íh fu mas gi bá shía éh cosa chíh náh lái bu no éh cosa shia náh cu bá shia náh noh muo bu shía ná, éh sá fui jó íh la aih taí bu no shía oh tai chaih taíh lí náh cosa chá tsá jo-jo siempre éh oh kó oh cuain bá noh shía li cuáh éh-éh lí náh cosa laíh cóh oh cuain bá ain óho báh loih rain tsa muo íh-íh la góh taig chaí lí náh cosa láh muoh baíh oh siempre ná kó oh cuain ba no shia-ba no shia cuáh, ba no shía ngi éh muoh, éh noh zaig jéh oh lau shíah ní caum jé oh ein tó- to ain íh la aí rain bá muo ko taum laig naí záh oh noh zaig bú noh gá yieíh.